أنا الحمد لله فى العموم كل أوقاتى الحمد لله محظوظة وناجحة ما فى شى بعينه أحكى عنه ، <hesitation> كبرت اا- دخلت الكلية اللى كنت أبيها نجحت بدراستى تفوقت فيها ، تزوجت اا- إنسان مرة محترم أنجبت أطفال ، فااا- الحمد لله أنا الحمد- محظوظة بحياتى كلها.